Дар табиат садҳо намуди гулҳо вуҷуд доранд, ки ҳар кадом зебоӣ ва бӯйи хоси худ машҳур ҳастанд. Аз ҷумла, садбарг яке аз машҳуртарин гулҳост, ки рамзи муҳаббат мебошад. Лола бошад гули баҳорӣ аст ва рангоранг аст. Наргис бо бӯйи хушу зебоии нозуки худ машҳур аст.